Lesdi Bangladesh e ɗo mari ñaminda, e ɗo mari kittol lebana biryani, mbuunaki cuuri, e hilsa ɗo ndu waɗirta e koree liƴƴi, ɗii kujeeji ɗi waɗira ɗi nebbam, e maaroori, e haakolooji, e ko lutti.